сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық төртінші эпизод
бүгін біз тамаша қоғам құру және сыпайы қазақ тілі туралы сөйлесеміз
ал онда кеттік
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлем барлықтарыңызға
тамаша жыл подкастына қош келдіңіздер
егер подкастты бірінші рет тыңдап отырсаңыз мені тыңдап көруді шешкеніңізге үлкен рахмет
бұл подкаст сіздер үшін аптасына үш рет дүйсенбі сәрсенбі және жұма күндері таңертең шығады
алайда соңғы бірінші мамыр күні дүйсенбі күні біздің подкаст шықпады
өйткені егер де мен подкаст шығатын күн қазақстандағы демалысқа сәйкес келсе ол күні мен де демаламын және сіздер меннен де демаласыздар
сондықтан ол күн бәріміз үшін демалыс
ал қалған жағдайдың барлығында аптасына үш рет шығады
сонымен бүгінгі подкастты бастасақ болады деп ойлаймын
ұзын сөздің қысқасы мен соңғы қырық үш эпизод бойы сіздерге қалай сөйлесем күнделікті өмірде де дәл солай сөйлеймін
яғни қазақша дұрыс сөздерді қолданып дұрыстап адамдармен амандасып хал сұрасып деген сияқты
және оның өзінде сіздерге подкаст тыңдағанда құлақтарыңыз қатты ауырып кетпесін деп мен сабырлы сөйлеуге тырысамын
және де даусымды қатты шығармаймын қатты көтермеймін деген сияқты
алайда өмірде кішкене эмоцианалды адам болғандықтан даусым көтеріліп төмен түсіп кейде тым эмоцияға берілгіш те болып кетуім мүмкін
алайда ол өмір ғой
ыыы жылдар бойы маған адамдар айтатын сен қазақша сөйлеген кезде кітап сөйлеп жатқан сияқты деп
яғни кітап бұл іі сондағы бар текстті оқып жатқан сияқты әсер аламыз деп
мен оны көп түсінбейтінмін
одан кейін де көп жерде қазақша сөйлеп қалсам көп адамдар жалт беріп қарап не болды кім сөйлеп жатыр деген сияқты әсерде болады
жүре бердім
біраз уақыттан кейін қазақстанға оралғаннан кейін америкада сол баяғыша өзімнің қазақшамды сөйлеп
онымен қоса америкадан жаңағы жаттап алған күнделікті сөздерім бар ғой оны да қазақшаға аударып қолданып жүрсем тағы да сол эффектті байқай бастадым
адамдардың көпшілігі сұрай бастады
і сіз қазақ тілін кейін үйрендіңіз бе
і сіздің қазақшаңыз ауызекі қазақ тілі емес
ол жатық емес
і ол біртүрлі естіледі ммм
білмеймін сол кітап сияқты деген сияқты
мен жарайды деп ойладым
сол менің қазақ тілім енді біртүрлі шығар деп
содан бір күні ііі сіңілілім екеуміз бір заттарды сатып алып мен ал жарайды сау болыңыз деп шығып кеттік
одан кейін бір кезде ол маған айтады ііі талшын өмірде негізі олай сөйлемейді деп
ііі сен сөйлеген кезде кітап сөйлеп жатқан сияқты дейді
тағы да сөйтіп айтады
одан кейін немесе кинода ғана осылай сөйлейді деп айтады
сен сөйлеп жатқан кезде мен өзімді киноның бір і актерлердің бірі сияқты сезінемін деп
мен ойландым да күлдім
және одан кейін тағы да ойлана бастадым
неліктен адамдар менің қазақ тілімді басқа адамдардың қазақ тіліне қарағанда бөлек деп есептейді
және мен өмір бойы туғаннан бастап қазақша сөйлеп келе жатсам да менің қазақ тілім ауызекі тілге жатқызылмайды неліктен
ал одан кейін мен сіңілілімді ұстап алдым да сұрадым оның себебі неде
неге сен менің тілім мен басқа адамның тілінің арасында айырмашылық бар деп ойлайсың деп
ол одан кейін маған жылдар бойғы таба алмаған жауапты айтты
ол айтады қазақ қоғамында қоғамдық орындарда ешкім ешкімнің жағдайын сұрамайды
ол жерде сен бір затты сатып алуға келсең затты сатып аласың бағасын сұрайсың ұнаса аласың ұнамаса кетесің
артық сөздерің саудаңыз жақсы өтсін бәрі жақсы болсын келесі кездескенше көріскенше анау мынау деген артық сөздердің қажеті жоқ деп
міне осылай
алайда қымбатты қазақстан республикасының азаматтары мен азаматшалары біз бір бірімізді жұлқып тартып бір бірімізге жаман сөздер айтып ала көздермен атып қарап тартысып қайда асығып бара жатамыз осы айтыңыздаршы
біздің елімізді ғаламдық жылуының әсерінен мұхит басып содан қашып құрылыққа қарай кетіп бара жатырмыз ба
әлде бәлкім біздің асығатын себебіміз елімізді террористтер басып соғыс болып нәтижесінде тығылатын үңгірлер іздеп жүрміз бе
оның себебі неде
әлде дәл сол секундта бір үзім нанға зәру болып немесе ішерге бір стакан су таба алмай бір шөлдің ортасында қалып қойғанбыз ба неліктен
біз қайда асығамыз
неге жұлқысамыз
неге тартысамыз
соның себебін әлі күнге дейін біле алмай жүрмін неге
әне жау шапты міне жау шапты деп біресе орыстан біресе қытайдан біресе жоңғардан қашып оларға шабуылға шығып қайта қайта бір қорқыныш келетіндей күтетін кезеңнің өзінің өткеніне екі жүз жыл болды
ал тіпті деген болған дүкендердегі тұрған кезектер үйде нан болмай қалмасын бүгін нан алып үлгермей қалмайын деп жүгіріп дүкенге асығыс үсігіс келіп өзіңнің наның үшін күресетін кездің өткенінің өзіне отыз жылдам астам уақыт өтті
бірақ сол фобиялар сақталып қалған сияқты
сол асығыс пен үсігіс бір жерде жаман нәрсе болып қалардай сезіну солардың барлығы сақталып қойған
алайда бір ескертетін нәрсеміз қазір біздің ауламызда жиырма бірінші ғасыр
оның бөлек құндылықтары және оның бөлек ритмі бар
одан кейін тығылып отырып ойландым бәлкім талшын сен ғана мамыржай өмір сүріп жүрген боларсың
ал қазақстан республикасындағы әрбір жұмыс күшіне енетін және жұмыс күшіне енбейтін әрбір азамат қазақстан екі мың елу стратегиясына сәйкес
өздеріне берілген жауапкершілік пен қызметті жүз пайызбен емес жүз елу екі жүз пайызбен асыра орындап жоспардан тыс та жұмыстарды істеп жүрген шығар деп ойладым
алайда кейбір көрсеткіштерге қарай отырып қазақстан республикасындағы әрбір азаматтың тиімді жұмысшы емес екендігі туралы да ой келе бастады
күмәндар да баршылық
сондықтан қымбатты азаматтар мен азаматшалар өзіміздің маңыздылығымызды көрсету үшін томпайтып көптеген тоңдарды жамыла жамыла үлкен нүкте екендігімізді дәлелдеп барлығын құлатып сұлатумен ғана айналыспайық
себебі қаншалықты үлкен нүкте болсақ та бәрібір бәріміз бір сөйлемнің бір абзацтың бір тексттің бір кітаптың мыңдаған томдықтардың ішіндегі кішкентай ғана нүкте екендімізді естен шығармайық
сондықтан сол кішкентай нүктелер болсақ та жан жағымызға тиянақты ойды білдіретін әдемі жақсы атмосфера жасауға да ұмтыламыз ұмтыла да аламыз
әрине сол баяғыдай бәрібір асығып жүре береміз
енді әдет ауру қалса да әдет қалмайды келісемін
сондықтан менің ойымша өмірімізге бір өзгеріс жасай аламыз
ол бір бірімізге жылы болу
мен бұл жерде бір адамға өміріңді арнау немесе сағаттар бойы сол адамның ісін істеу бүкіл уақытыңды жұмсау туралы айтып тұрған жоқпын
ол өзіңіздің альтруисттік істеріңіз өздеріңізге
бірақ жылы болу
яғни қай жерде тұрсақ та қай жерге барсақ та кіммен кездессек те қандай жағдайда болмасын таңертең кешке і түстен кейін бір бірімізге жылы сөздер айтайық
бір бірімізге атып тұрып ала көзбен атуды біреуге ашуланып қас қабағыңды көрсетуді азайта аламыз ба
өзіңіз көріп отырғандай бұл ешқандай қайырымдылық шарасы немесе уақытыңызды жұмсау емес
тек қана жылырақ болу және сыпайы қазақ тілін қолдану
жылырақ болу үшін сыпайы қазақ тілін қолданамыз
тағы да бір рет ескертемін
менің ойымша бұны біз төрт түрлі кезде қолдана аламыз төрт түрлі формада
бірінші ол амандасқанда
екінші сол адамның қалын сұраған кезде
үшінші ол адамның ісінің алға басуы және күннің сәтті өтуі туралы тілек тілеу арқылы
және төртінші қоштасу
енді осы төрт форма бойынша өзіңізге керек сөздерді қай жағдайда қандай сөздерді айтатыңызды дайындап шаблоныңызды басыңызға жазып алыңыз
әрине егер осыған дейін айтпасаңыз брутальный адам болсаңыз брутальный қазақ онда әрине өмірге ендіру қиындау болады
бірақ та шаблонмен басыңызда сол ойлар тұрса және де ешкімді қағып соғудың керегі жоқ екендігін басыңызда тұратын болса онда қағып соқпайсыз деп ойлаймын
алайда мен өзімнің подкастымды тыңдайтын адамдардың ондай қағып соғуға үйірі жоқ жылы адамдар екенін білемін
ммм бірақ та біз өзіміздің істеріміз яғни сіздің айтқан сөздеріңіз арқылы сізді тыңдап отырған адамдар
сізді қоршаған қоғам сіздің жылылығыңызға сөйлеген сөзіңізге үйір болып олар да жылы сөйлеп олар да әдемі сыпайы қазақ тілін қолданады деп ойлаймын
жеке мен өзім әрқашан қайырлы күн қайырлы таң қайырлы кеш және қайырлы түн сөздері сонымен қатар сәлеметсіз бе ні қолдану арқылы амандасамын
енді сіз кішкене экзотикалық болғыңыз келсе армысыз ба деп амандасып көрсеңіз болады
әрине білмеймін мен армысыз ба деп айтқаннан қандай эмоция болатынын
ой кешіріңіз
алайда егер енді осындай ерекше сөздерді қолдансаңыз тіпті миллиондаған адам сізге жалт қарайтын болады
нәтижесінде олар да мүмкін келесі жолы армысыз ба деп амандасатын болатын шығар білмеймін
сонымен қатар екінші бізде хал сұрай болған
яғни хал сұрау басында қалыңыз қалай кешегіден бері не өзгеріс
және ситуацияға байланысты мысалға ол кісінің істейтін жұмысына байланысты
мәселен дүкен сатушысы болса саудаңыз қалай өтті ііі бүгін клиенттеріңіз көп пе деген сияқты ситуацияға байланысты түрлі хал сұраудың формаларын қолданса болады
үшінші нәрсе тілек тілеу
яғни күніңіз сәтті өтсін бүгін сіздерде жақсы жаңалықтар оң өзгерістер көп болсын келесі жолы кездескенде сізден оң жаңалықтар ғана естимін деп үміттенемін аман болыңыз деген сияқты
ең соңғысы қоштасу
кездескенше жүздескенше сау болыңыз амандықта жүздескенше қуанышты жағдайларда кездескенше деп сөзімізді айтсақ болады
барлығы өзіміздің фантазиямызға байланысты
сонымен қатар рахмет ілтипатыңызға рахмет өтінемін сұраймын деген сияқты сөздердің де бар екенін ұмытпайық
менің ойымша жай ғана осы жылы сөздерді қолданып бір бірімізге жылы болу арқылы біз біріншіден қоғамымызда жылылықты ілтипаттылықты және бір бірімізді ойлайтындығымызды білдіре аламыз
сол арқылы қоғамымыз бір бірімен біріккен жақсы әдемі орта бола түседі деп ойлаймын
екіншіден әдемі сыпайы сөздерді қолдану арқылы біз қазақ тілінің әдемі екендігіне үйір боламыз
қазақ тілінің күнделікті өмірде тірі болуына және оның өмірімізде жақсылап тұрып өмір сүруіне әсер етеміз
сол арқылы тіліміздің әдемілігі мен әуезділігіне одан сайын ғашық бола түсіп тілімізді жақсы көріп онда сөйлейтін адамдардың саны да көбейеді деп ойлаймын
егер де сізге осы айтқандарым ұнаса немесе ішінде бір іліп алатын нәрсе болса онда жан жағыңызды ортаңызды әдемі жылы ете түсуіңізді өтінемін
сонымен бірге осы идеяға осы жылылыққа сыпайылыққа ортамызды әдемі етуге жақындарыңызды таныстарыңызды барлық адамдарыңызды тартып жатсаңыз тіпті қуанышты болар едім
бірге тамаша әдемі жылы қоғам құрайық
соң келеді бақытты болғым
тек шынайы жайнап жаным